Tsy raha sarotsy manao azy e, alaianao ny vantsiky, apetakinao i amin'ny varavara simba gneo, alaianao ny marto, kaponao i fantsiky igny la miletiky soa i zay la mifantsiky soa eo i la fa mety i zay.